جوفوا، اذا اني متّ ما يفرق عندي اذا أحد جا ليي الفاتحة لو ما جا. لكن أكيد بزعل اذا بغيت أحد يجي عرسي ولا جا، وأكيد بحط في خاطري لين ما أموت وتصير جنازتي. أما اذا هاذا ما جا الفاتحة، أني ما يفرق ليي- بالنسبة ليي، بكون ميتة. الله لا يحشرني معاه لا في جنة ولا في نار، أني ما أعرفه هاذا الشخص خلاص، صرت ما أعرفه.